लोक सभा चुनाव में, आयोध्या में, भाजबा के भार में, चार जुन के <hesitation> हुए नतीजा में घोसित हो लिए हले छे। तीरुपती लडु बिवाद में, आंद्रपर्देश के तीरुपती मंदीर में, परसाद के रूप में, मिले वाले लडु में, मिलावट के मामला में, आयल हले छे। रजी आर मेडिकल कोलेज, बंगला देश में <hesitation> चात्र आंदोलन, सिरिया में <hesitation> तक्टा प्लट, इस सब के अंत अंतक हुल हले छे।